<noise> <hesitation> a mararae teara <noise> a moni - a moni bona sa ante haana - tea pakuvamataaa bona popo teara. A popo teara kahi matau suku bona have to vakoko ha voaara, <noise> eove. A moni sa peha taba haana. A moni, a peha taba koa to ante niraara tea <noise> tea tabae tea paku ore pa haihai tea va mataa bona popo teara. Eve he murina moni na pete minana bona maa meha kaku hanana pete to ante raara tea murina tea paku popo teara pa mataa. <noise> moni koa sa ante haana. Moni na ante nana tea paku vaha eara pa vasue vasuasun to <hesitation> paku vavaha mirara e tea haihai vaha arara tea popo teara. Tea maa meha tavaan, beori beori gono taba bona na anteri tea paku eori pa gono bona kaku taba vai - to ante vahana tea va hata vaha bona suin riori, ae popo mea - mararae teara tavaan va vaan na <hesitation> tei koana tea have ti vakokona vo raara. Bean paupau kou o mata vakokona tean, ean pa mataa, ean repa mataa. Eove a mmoni. Naa sa vamana mana vira haavonom enei eove koa peha tabba to ante nana tea paku bona popo teara eara pa mararae men'i tabae ean sa ante haa nom tea von a mararae. Ean sa ante haa nom tea von a totoo, mea maa meha tea totoo teara sa ante haa niraara tea von. Eve he eara na ante rara tea paku a moni repa vatavus bona mararae. Mea moni eara na ante raara tea paku eve repa vatavus bona hata. Mea moni, na tei nana teara iei. Bean rake nom tea paku - re vatavus bona mataa. Bean rake nom tea paku ore vatavus bona hata ean pa paku repa vatavus bonahata. Eve he eve rakaha haana taba to kahi paki nana eara pa mararae a hiki. A mararae tean na tei nana tea have to vakokona vonom an, men'tabae a kaho, eve a taba beera rakaha. Eove to pakupaku nana eara repa paku a taba bona, o vakoko ve. Bean vakokona vo sau eave koa - o vakokona to kahi paku nom vuan tea paku a taba. Moni me a taba mataa eve he sa ante haana tea paku ean pa mararae. Have koa to use minom an e, eove. Moni eara na ante rara tea sue voen ei a peha tool koa va tea paku a popo re mataa. Evehe, tei vakis minana bona maa meha kaku taba vai me tea moni to ante nana tea paku me a popo repa mataa. Evehe kou, tea tapau to tavus batana teo munana vai, meara tara rakaho voraen a moni rakaha koa to ante nana tea paku a popo repa mataa. Tenaa koma ante tea paku a popo repa mataa. Eve he kou, tea tapau to tavus batana teo munana vai, meara tara rakaho voraen a moni rakaha koa to ante nana tea paku a popo repa mataa. Tena komana, o vakokona tena a na sue vonaen a hiki. A moni sa pusu na mararae haana. A pusu na mararae na tei komana nana tean to vakokona vo noman. Ean a pepeha mene tabae. Ean sa ante haanom tea von a mararae. Ean na ante nom tea tei mea moni eve he ean sa mararae vakis haa nom. Ean na ante nom tea tei va mararae haa nom. A mararae na tei komana nana tean. Ean na anten nom tea von a popo vai a mataa. A moni na ante koa noman tea use tea paku bona popo vai a mataa. Ean sa ante haanom tea von a popo vai a mataa, a popo vai a mataa to kahi dee vos mana bona mararae, eove. Mea beera taba, o vakokona tea aba, vakokona teara. Mamihu taba topa taneo sue vuru maa naa teo pespara teo taba vai momohu ante nomana iei, o vakokona koa, to kahi vakokona vo raara. Beara paupau koa to tara vavaha miraara o munana, eve rakaha a beera taba ti kahi paku a popo repa mataa, ean pa mararae, eove. Eve bau koa. Eove. Maa meha vuri, nomana bean tara ama bero aba, o vakokona teori na vakokona moni koari, voen ei rakkaha a moni na ante nana teo von bona marerae. Aan pa tara beari tara va kamis oha batari. Evehe na toku vorien na tei minana bona maa meha taba to ante roiri tea minana bona maa meha taba to ante riori tea paku eori pa maa meha taba to ante riori tea paku eori pa mararae to sue vonae o buk penapena ve, a moni, a pusupusu na mamihu taba vai amaa hata, eve he a moni a taba mataa. Have koa to vakokona vo noma, to use minoman eve, eove to kahi sueu, to kahi <hesitation> sue rakahau voen bean pa paku vamata nom ge ean na paku vahata bata nom. O vakokona tp kahi to pa sue tamuana bata nom na o vakokona koa. Eve koa. <noise> A meha taba me sa tei vamataa haani. Tavaan na vasue rori mate na tavus nana vavahio na Hata nana suku bona moni. Bero tavaan na sue vorienei o vakokona teori na sue bata kirinana vonei a mararae na tei nana tea moni, a mararae ha tei nana tea moni. A eve a pusu pusu na mararae evehe a hiki. A mararae a mo. A pusu na mararae sa tei haana tea moni. A mararae na teo komana nana tean, ean komana toro pakue. A moni a peha taba koa to ante man tea use tea paku bona mararae me bean paku va hata eve, a popo tean repa mataa. Mene tabae to pa sue vuru vo naa, ean sa ante haanom tea von a mararae. Ean sa ante haanom tea von a totoo vai a mataa, eve koa.